Le mitandregny le boky le atao tantara regny malôha tegna tiàko satria ahitana tantaran-draha maro isan-karazany amin'izy regny fa izy kôa ke justa mitandregny hira igny koa baka tsy m- tsy mahita tsy mahita tantara firy an-tegna fa am'le boky igny ahitan-tegna tantara maro isan-karazany tsary fahitran-tegna.